<hesitation> ni fri taim mali, lepo ulikang fri taim goi nii lit malana kalamalako. Nii waikemali lepo lit malako, nii o buk litinis ulikang meeke talipatu agapta meeke praimari skul go onoi, teng aang opo- opong teng aang o teknologi loida ponang mekenna fri taim owatu. Ngang fri taim lepo nii lepo enang o ninang intanet using bama peekaba gawama, peekaba pagago lainiago, peekaba pagago talipago, ninaba tee peekala talipabalupenna tee ninang o intanet using bama. Tewago ni ngang fri taim netwok otokasnoke maka data onomemi nii lepo lepo enang gawago owepe enang o ogo mobail ono- onoio mobailie enang o research gawasnoko, teng enang tee gawago awa- awago awa owago tee nado, nado peekaba lepo talipago awago nee tee nee enang gawaako, ulikang meeke enang, enang gawako buk litinis gawako. Teng elo loo ni ngang fri taim using bamo nii lepo intanet koi onoi fri taim malawai ninang tee fri taim go onoi ninang muwi naba owabai, muwi naba owanda, teng tee muwi owagolo tee enang babaloda. Tabo.